וואס נוצן באני רעביט'ס, פון וויזוי נוצן זיי זייער לאנגע אויערן קודם זיי נוצן עס צו הערן זיי קענען הערן זייער זייער גוט <hesitation> זיי קענען <hesitation> זייער אויערן קענען זיך דרייען אלע מינע וועגן אזוי ק- זאלן זיי קענען הערן פון פוקנטליך ווי זיי הערן עס, ס'העלפט זיי מיט די קעלץ און מיט די היץ צו קענען בלייבן א גוטע... נישט צו קאלט און נישט צו הייס.